والله لو تقدمت أسبوع أول شي راح أفتش الأخبار وأشوف شو صار بالعالم أبي أعرف إذا في شي كبير صار يعني أحداث سياسية، أحداث إقتصادية أو حتى مباراة مهمة، بعدين رح أركز على شغلاتي الشخصية يعني ربحت <hesitation> شاركت في شي صار في شي جديد يعني أشيك بعض الرسايل والأحداث اللي كانت اللي كنت ناطرها وأشوف <noise> إذا في شي لازم استعد له.